एक छतरी मुख्य पार्ट ये हीसाब से वोला जन की केनापि कैनोपी मतलब कपड़ो हिस्सा जु हमते बरखा से बच्चोंदु ची फिर वेग्या रिब्स जु छतरी भीतर बरीक-बारीक़ डंडा रंदा वेते रिब्स ब्वल्दा फिर हैंडल जैसे हम वेते पकड़ा छिन अर वेगि टिप जु छतरी माथि बे योक टिप चर्यो वोन्दि।